أحب إني أخيم في الطبيعة، أبي الحياة البرية، تعطيني شعور الراحة النفسية، وإنها تخليني بعيدة عن الضغوط الحياة، بس الفندق الفخم <hesitation> حلوة مرة يعني، لكن الطبيعة لها سحرها الخاص.